मए होन्गर्हलोलोत् एरते कत पपिसरु। करन् हेअ होन्गर्हलोलोत् ब हेइ घर् दोत् बिभिन धर्नर् किसु अकर्खने बस्तो देखिपोले प्वजे। जहर् हहदिउ किसुमन् पोरोनि जुगर्, पोरोनि कलने देख हेइ बस्तो होमो होन्गर्हलोन् करिओख होइ। अर बिभिन जति, जन गुस्ति, भख भखि हकोलुल् तत् किसुमन् हास् पुसक्, हा होजोलिन्। तेति धर्नर्, तेति, बिभिन जन गुस्ति, बिभिन निज निज होन्ग्स्किति हेइ <hesitation> हास् पुसक उपर् अदेकोरि, बिभिन जन हा होजोलिन् होन्गम् भखोलुकिनि देखिपोले प्वजे। जते, जते हेइ होन्गर्हलेतो अकल् <hesitation> स्तनियो, स्तनियो ब्यक्ति हकले परितखन् करने होइ। अन् थैपर अख बिभिन लोके हेइ होन्गर्हलो थकजि, कुनु बस्तो पोति अकर्खने लप्करिउपरि, अरु हेइ अकर्खने जति जते हेइ होन्गर्हलेतो हकोलु ग हकलेर् पोर्सितो होइ, हेतु, <hesitation> तेतु हकोले जनिबोगर्, जहर् बोपे हेइ होन्गर्हलेरो थकतो अतिकोइ पोर्सितो।